Mi buran yidugo mi heba bosaaru ngam mbondi wodi sharru. bosaaru Wala sharru to arti vowi be goddo. jodan ha sare ainana goddo risku mako acchata himbe fere nasta ma sare wanne barna. bosaaru beldum ha sare ngam do mari nafu.